Pues de tehwan de to familia la mayoría kikua nochi ika aceite, ika manteka amo okachi, porque kihtowa towchiak. Pues a veces ihkon sekipensarowa porque axan pos para antes omoskaltiayah ika nochi xiwtzihtzin, ika tlayoli ka alimento iwa axan kimiskaltiah ika puro tratamientos para rápido kisas nakatl, amo. Pues inonkeh kaxtiltih iwa piomeh nohko kinmiskaltiah axa nochi ika pahtli para rapido ma moskaltikan.